ס'איז דא א ש- שיסל וואס איז געמאכט פון שטיין און ס'האט אזא שטעקן וואס איז אויך געמאכט פון א געוויסע מינע שטיין, וואס ווען מ'לייגט אריין עסן אדער זאכן וואס מ'וויל צומאלן און מ'קלאפט אויף עס אדער מ'- יא ווען מיקלאפט אויף עס אדער מ'דרייט עס צומאלט זיך עס <hesitation> ווייל ס'איז געמאכט פון אזויווי אזעלכע שטיינער וואס ס'קענען עס טוהן.